<noise> láu chaí no, jo chái jóh buoh gi shiuh tsai que la uh sain por que néh muoh ko fai néh muoh fú cháh buh éh muo ñiu buh éh muo fái ngi oh ko faih shía do ñi shía tzá lain faí ni oh éh mou tzai joh. Uh sain no gi uh sain noh ká tah main noh chie fu chí jó oh ñi shia tsá lain muo to taig ngi, taig ngi uh sain jó shia gi shiu loí oh la loí tsai por que chai no neig gi shiu néh muoh fú chá oh fuu li chi muoh toi mü aig bá na shia cuoh oh tsá oh lau nih gi shiú ni oh pues oh uh sain no gi oh ni fain bá téh fai ba fu oh no chin ko ba main ku aig oh kó main oh ain sei gih lá oh loi uh sain jo-jo chai no óh ná cuo oh aí náh chia oh mü ná deh oh, deh oh bá éh cuoh jo uh sain no gi ná no oh éh gie nain noh nai mü óh ñi éh gi gie ña oh no éh gie dé oh bu no éh cuo pe lai no gi shiu éh gieh oh la chaí noh.